ⴽoⵔⵉ ⵙⵓⵙⵜⴰⵏⴰ ⴰⵢⴰⵡⴰⴷ ⵎⵉⵏⴰ ⴽoⵢⴰⴳⴻⵔⴻ ⴽⵓⵎ ⵜⵉⴱⵓ ⵀⴰ ⴳⴻⵏⴻⵢⵜ. ⴰⴰⴷ ⴻⴽ ⵏⵢo ⵊⵉⵏⵙ ⵜⵉⴱⵓ ⵀⴰ ⴳⴻⵏⴻⵢⵜ ⵢⴰⴰ ⴽⵓⵏⵜⴰⵏ ⵜⵙⴰⵀⴰⴷ ⵡⴰⴷⵀⴰⵏ ⵜⵉⵀⴰⵏⴽo ⵜⵉⵀⴰⵏⴻⵜ. ⴰⴰⴷ ⵀⵉⵢⴰⴰⵙ ⵢⴻⴳ ⵜⴰⵔ ⵙⴰⵎ ⵎⴰⵏ ⴷⴰⵀ.